لما تبغي تعتذر من شخص أول شئ لازم تكون صريح وصادق ،تعرف علي أسباب الإعتذار أذكر التفاصيل حاول تروح للشخص في مكان هادئ ،تكون صريح في مشاعرك ،أعترف بخطأك ،عبر عن أسفك بوظوح ،أستمع له، أستمع لمشاعره ،خليه يعبر عن نفسه. <hesitation> بعدها إذا ممكن تقدم تعويظ أو وعد تجنب هذا الخطأ ما تعيده، ما تكرره ،أول حاجه خليه هادي متفهم حاول تعيد بناء الثقه بينك وبين الشخص هدا اللي أنت تعتذرله.